کیشپان هغه حیوانات دي څې معمولاً د کاسې په شان یو سخت قوشر یا پوښ لري څې د هغه په ځان په واسطه ځان وقایه کوي یعنې د ځان ساتنه کوي. معمولاً د څلورو پښو لرونکي او په دواړه، وچه او اوبو کې ژوند کوی.